بصير صقر, <hesitation> الصقر يعني شامخ في السما, ويدل على الشجاعة والرجولة الصقر, و <hesitation> ما شالله عليه يفترس الحيوانت <hesitation> بطريقة مبهرة يعني, سبحان خلقة الله عز وجل, <hesitation> والصقر يعني <hesitation> في نظراته, نظرات الشجاعة والقوة,.